الأحاسيس حاجات إنسانيه، الآله مستحيل ممكن ات- تحس كيما الإنسان، ممكن تخمم كيما الإنسان، ممكن يكون عندها راي، أنها هي تكون مع <hesitation> جانب معين من الأفكار أو تدافع على أفكار معينه، لكن باش تحس كيما الإنسان بالخوف والحب والحزن حاجات خاصه بالإنسان ماينجمش حد ي- <hesitation> ي- يعيشها كيما الإنسان يعيشها.